د مار ساتل په کور کې ډېر خطرناک او غیر عاقلانه کار دی، ځکه چې ډېری ماران زهرجن وي او چیچل یې د مرګ او دایمي معیوبیت سبب کېږي. د نسل ساتلو په موخه باید په ژوبڼونو کې وساتل شي نه په کور کې په شخصي توګه. خو سوی یو بې ازاره، ارام او مینه ناک حیوان دی، چې لرل یې د .تشویش په کمولو، خوشحالۍ او ساتېرۍ کې مرسته کولی شي. ماشومان هم کولی شي سات ورسره تېر کا. خواړه یې اسانه او ارزانه پیدا کېږي. حتی ځینې کسان یې د غوښې په خاطر هم ساتي، ځکه غوښه یې حلاله ده، خو ځینې کسان یې پشۍ ته د شکل د ورته والي له مخې یا د ظاهري معصویت له مخې غوښه نه خوښوي.